Non no mi annditata ko mi yi'ata un gonga, goddum mi wawan mi mema dum, goddum bo e wodi doydi. Ko mi memi fuf un gonga. So wobbe be mi anndi e wolwa dow goddum mi anndi un gonga mi yi'ata